هو الاصوات المرتفعة الي متخلنيش نرقد هي صوت الكلاب عندما تنبح ولا صوت يعني حتى الديك كي ينود صباح عندك حتى زقزقة العصافير حاجة مليحة لطن في بعض الاحيان الواحد مايرقدش بكري ويبداو يزقزقو عليه العصافير وميقدرش يرقد يعني حتى صوت يعني الجيران به- في بعض الاحيان يعني يديرو الحس كبير متقدرش ترقد وعندنا <hesitation> احيانا تاني يكونو السيارات يعني يجو السيارات ويريح يصوني عند راسي ونتى تسيي ترقد وهو مايحبش <noise> عندنا بعض الاصوات الاخرى هي <hesitation> صوت اخيك او اختك عندما يكون تتحدت في التليفون امامك والا هادو هوما الاصوات الي منحبوهمش